Tsotra kely ny manao anazy an. Mila afanaina aloha ilay lafaoro. Afaka ataonao eo amin'ny "deux cents degrés" na roanjato degre izany ilay lafaoro. Mandrapaha, sasanao tsara izany ilay ovy izay vao ampiasainao. Dia rehefa <hesitation> rehefa voasasa tsara ilay izy an, zarainao efatra, dia rehefa voazara efatra ilay izy an, hosorana menaka ilay ilay ovy. Dia asianao sira, asianao dipoavatra, afaka asiana persila kely. Dia atao anaty vilia mahzaka lafaoro. Dia iny no ampidirina anatin'ilay lafaoro dia afaka <hesitation> ajanonao ao mandritra ny roapolo minitra farafahakeliny an. Dia rehefa vita izay an, dia avadikao ilay ovy, dia roapolo minitra indray. Dia vita ilay izy.